No tuujaos, et läbi ts'ungli päsedäq, ja viil ütsindä kah, sis tuujaos piät kimmähe olõma umbõlõ hää füüsiline vorm. Nii et tulõ eläjä muudu trenni tetäq, et saiaq tugõvas, osavas, vilkas ja kipõs. Ja sis tulõ teräriisto kah egäsugutsit üteh võttaq, et hindäle süvväq hankiq ja et eläjäq sinno hinnäst ärq es söönüq.